Kwen nuŋ sham ni shame lul, lo ulli kanak shoti yamba, shoti yamba shammi ti voro kamin uri, urin da shona, mun da shona, <noise> nunka kamin ne <noise> wele lue, tiwa wele ki lulka kenung na shammi, atin ne ii gong, <noise> atin ne shiɓɓa gong, atin be jiram gog, <noise> tin do shi nung ti lul gon, tin ga ne nungka ɓakle gong, delen lue ɓakwe, min nele weleng lue ɓakwe, malka nele weleng lue ɓakwe daba male ti kanak, shammi nu, in dabamale ulimi nu malkang daba male uli kamin de wuri <noise> bam lolat kenung malka bam lolat ka kenung ne lul ka ke nung dwilli nung wii ɓo yinshika na shammi ti ka kenung malka kwe yanzu ɓaka minka uli kung mi. <noise> Daba male wan ba yimammi banin tii shoka kan yimmammi ɓaka ɓo mi to tinni nang inmi kan uli biyele ka kenung, ɓani ne wele ka kenung, ɓani ne nungka kenung; tini de ni lolat ka kenung, tini do shi nungti lul gong, tini doshi yu ti lul gon, tini doshi sheti lul gong, tinin ɗe shab gong, tini ga ne shashalau gong, lulkan dalni tini gabde gong. Yinshiɓe mima uri da sho kwe, da luk sham kwe, win naye taɓon ɓakwe ye taɓo kati tii, kani ere shue ɓo ni shamɓo a tiɓo ne nungka ɓakle gong ɓoma ɓo urin lue ɓakwe, ma ɓo deleng lue ɓakwe ɓon nele welen lue ɓakwe, ya yi mang min ge ti yimang; in yan kan uli ka kenung, yan kanne wele ka kenung, yan kan de tika kenung, yan kan yan daba male biyele? ɓaya wi shoka kenung to nung kaya ne ya deya lo shokung ka kenung, nungka ɓo geya kung ka mi geya mi geyan shoka ɓakle ɓo nungka ka teleya ka uli ka kenung, baya u nwa uli kaya ulli baya wi nungka ya beren nwaya. malkakwe biyele kaɓon de kayan nanghe mon doshi nungti lulɓo, mon ne nuwa ko ɓo.

ɗe sho ti kele kele gong lulka kan dala ta gabde gong, lulkan nelan ɓiya ta gabde gong ta mang nungkwe Yama Yamba kan loɓo ka waraya kwin kan tiɓo toh kwen nung kaɓon geya ya yimang ɓo kayan kan da voro kang, mi kung kamin lo geya uri nwa lulka ere wa ti lulka ere kwe doshi nungi lulɓo, mi we shi lulyo ya deya ɓakwe nungka mi geya ko kwin biyele kaɓon ɗe akwai nungka ɓakle shim-shim she ye lulkan biyele kaniti ɓakale toh ya pi luk uli kanin de gong yinshi ɓe yelako ni kan kinin ne nung geme ti nung yimi ne nan uri natana wo we ve na tana wo we kuli natana wo we, neha wi nungti lukungha kannu kakwe luk uli kanak ɓo nungeme ɗee ti yimimo lo sua kaɓo wili kwen shangka ɓo wili ɓon bere nan nwa demwa lo shangka wili, won shi nungti luko ta wo shi yu ti luko mwan nungmo gong mal kakwe sho sham kami geya lo uli kanak biyele mɓe? uli kanak biyele inmon won shi luko luko won shimo yo, mon woshi nunti luko ven tara ɓeka lukwe nin nankan de dibi bimo ka mara nan kan wuɓa ka mara, nan kan neha nungka ɓakle ka mara, ɓa mon doshi ningti lul ɓo lul kan ɗe vomo ko na neha biya nungka ka mara yo minlo gehung sho sham ya yimam yan lare nungkung ya uli uli nwa den aya larem ye taɓo kaɓo wilin ti, ni u ni doshi nungti lulɓo ni ɗe toɗi shi lul yo ni wen shi lul yo ɓoma yini sheu ɓon ɓakwe ɗi minlo sheweya ye yimammi ye yimang kan da voro kang shong ya de yan lo ɓakwe ya newele ɓakwe nung kami geya ko, biyele kaɓon de biyele shang, biyele yanzu tin ɗeten vo lul ɓa idan ɓon u nwa den she yel kan nwa jeɓo ɓon dosihiɓo ven tara nung kaka teka neshit mwa nanghe ko nin woɓon shiɓo ni dwishinin tuka ai luk nungkang ne sheye titiɓo kan tii nu minlo geya sho kung sho shini kan de yel kan nwa jeɓo uri yi loɓo ti voro kani yili ni ɗonti kole shit yinshi ɓe mo ɗe toɗi shini ɓo ɓo do shiniɓo ɓo doshi nungni ɓo kole shi mani in mon lare sho kung ya yimam kave ya yimam mbo kayan da da voro kang. Yan nele tumi yan deya lo uli kanak ne ya ɗe uli nwa den sheye lul ya doshi nungti lulɓo ya doshi niɓo toh nunkaka wiya yo to kwen sho sham kaminlo geya malkang kweren voro ka yanzu ɓon ɓon da voro kanka ka za kwan nunka liki tin ne akwai yeleka ka penele she ɗeɓle in voro kamon shika uli mon nang daba nung bale jwa sheka penele she ɗeɓe mon tamon dabanung mon bebi dabale ne mon yi mon wi yu nuwako ɗeb kanladiyayo yimon ɗeɓle nung mal kakwe ne gemen she <hesitation> yan uri ne geme mon win nyek a ɗeb, mon wiin ɓat a ɗeb, mon wi yiɓe a ɗeb, mon ɗeb ye nunkwe mon ba monne geme, mon kan ɗore ka daba nung mo teka ɗeɓle shoti nung geme ka shanghe shimo yo. Mal kakwe inmon ko bi ne ɓakwe mo nanghe mo ɗoren tii nung kaɓo nanghe yanzu mon nanghe yele nyek kan jeɓo ung ne nunghi tani tin turin tut ɓwe ki ɓwuen yu tuka ɓo delen lue ɓonge ɓweɓo ne geme ba kining yo ge ɓwe ɓo pene lonung kaɓon ɗeɓe ɓon ɗeble ɓaki yelakin yo kpak ɓo twan tiɓo ge bwe kpak inlaɓa nung kwen nungkaka ɗilli ɓo yimammi Yimang da vorokang mi geya shoka kenungka nung kwe ka ɗilliɓo yo, eh yui neu naɓo? toh. laka ɓon de ɓo shiɓi ten naɓoti kele kele yela ko kaka ɗorka daba nung nin daba yela ko kane geme, yelako ɓo pem laɓanung she ta ye nung keki kan tiɓo, ɓon ne ɓakwe loɓo ka shuɓi mo wi ɓo wi nunka ɓo bere nwabo ɓilin da koleshit in ɓon ɗi da kole shit mo nanghe nuŋ geme kaɓo ɗele ɓoma, nuŋ kan nani ɓoma ɓo wili to ɓa idan ɓonne ɓakwe ɓo, ɓon ur ɓon pi shi ɓon kpak ɓon ban shangha kwe kwin, ne ten noɓo kowaiya ɗi shina ka uli tuka ani ɗoreni kateka laɓa nuŋ ɓa tini wi nungka ni beren nwa ɗi, in kpak pwin nunka moa ɗele nungka mo beren nwa ɗi toh mo taɓa winung da voromoyo ɓeka shimon maaɓo mo neen ti ɓe? ɓe ka idan lomon ka gboma to mo teka laɓanɓe ɓa nele nwa jenni? toyo kwen nungka liki tinne mwa nanghe ye ɓanin she, yiɓen she vuko ɓo wii ye taɓo mwa nanghe nine geme ɓat nine geme yiɓe nine geme nyek, ninne ganya nin ti nunghi tin gbome funi ti nunghi, in shi lul kan maɓo ni pili ni ɗeble nung, neni pina ni tele tani nangle shoshi na. Ɓa kweren ɓake ɗi ɓo ne ɓakwe yo? ɓi shue luk illi kang ka teka woɓo fuɓo ti yinale, malkakwe kami ge ko she monne sho sham kaɓon ulin da biyele kaɓonɗe, yimang ya gaɓa twiya fek shangka yanta gang wari shangka yanka uli ya pitani ti nwa den nungka nin geya yane luk nung lo swani kanin ne inni ne ɓakeya ya pitani ti sheke ya wo shini gong, ge a tee vaayo tave gong, ge a ɗe shab yo ne nungong ge a oo voro nenu ti kowai ti shu ti lo lem nin shuni ni ɗore lem pitani mo uli gangni ti yinale ti voro kakwe mon kan uli ma ti yu dit vee ni mara ti narab fek nunka ka neshit vee mon bale na kwan dee moma mo daba male vee yinshiɓe ɓoma wari gangɓo yama ɓoma ɓonta shangha ko ɓo ere uli wari gang yela ko to kwe luk nuŋ uli ka ɓo yimang ɓo ɓo yima tob ɓon sheu ɓonta ko liya biyele kaɓon de ɓo uli ti yinale uli gang ɓo ka uli ve luko urin vee nan ɗo nanyi ɓurak a ai voko ye yi ɓurak nu ye un ɓurak ai Ɓurak ye lulka kenung nang yimang ɓurak wa ta tin uli shiye ka kakwa ai woye fuye nu noɓo shin yo mon nanghe ni kwe inye lul ka kenung to kwen nungka ɓon ge in lul yi diya tiwa yili diya ɓaka ɓoma ɓon shi ɗili gom yimang ɓoma ɓon shi tee gom ninta ni shewe nung neni te lo shwa ka ko ni ta ni ɗe nungka ni beren nwa, yanta ve ya ne nungka ɓakle gong yelka idan yining wi ɓon dit, ya woni shini ti shishalau gong ya dalni gong idan ninyi nungka nin lo ɗele naya ge ati nya ye, ya ɗe nyani yinshi ɓe vemo veen tara moma mo tee lo shwa ti yelakon she, ti inka monta lo shwani monta mon shika ulin vee nima ni nyem nungkaɓon neni she nungka yo tamo neni she nungka yo nyinmo kako neni ni ge a ooh vuko ɓo talo shwa ti yelkang nu waye ta ti shika ulin vee ai ye ta ti lukung maninu ai ni daba male nu ye lulka nak ti mani nima tina rab ɓa yadda ka damman marye ti na rab, da shini shini kaɓo larare ka ɗoren ti ɓurak kaɓon wini kung tin voro kani ne gom yele ɓanvuka wuri yi, yini yong shini shi ɓurak, ɓurak nyani nuŋ tanghe mal kakwe ye taɓo kaɓo wilin ti, yel kani yake pilang yinin wi nung na ɓurak nin ɗele ni ɗoreni nin nyonle loni Yinshiɓe? kwelle lo ɓinne kwele lo ɓonne kwele lo ɓo lo shwakung kaɓon de ɓo yila uli jeɓe, yinshi ɓe kaɓo uli jeɓe? idan nuŋ namon yo mon jeɓe ti lul ɓa kweren ɓake ɓon ɓi ɓo woɓe ɓon laɓoe tine nung loɓo ge ɓwe ɓo ɓen ɓwin kaɓo beren nwa ɗi ven tara ɓo taɓo ɗe ko to ɓo taɓa ɗoren tiyo ye taɓo wula ɓon ɓakwe ɓo nungka ɓonne ɓo ɗe nungka ven tara ne luko kaya wili na ben nwa ne ɓo wili ɓo wole fu umele ɓo daɓun yina ɓo idan yu nyek mon she ko ɓamon she mo mare nung mote ka ɓeble nung ɓa inmon ba nigomo kpak ɓwin loka ti ɓeka daɗun yina ɓo mote ka ɗeenɓe mon win ɓe? shimon man ɓo mon neen ɓe? kwen luk sho kang kaɓon ge ɓweti yimang tiya ne kwele lo ya lub noɓon nwa nigoya yinshiɓe dong kaɓon danakung dong kung kayan nanghe na dong ka kenung lo shwa mo lo shwa ka kenung ɗi mon laɓa yu nung tob mo wi nung shimshim, ɓa kweren ɓake yan ne noɓo? noɓo ka teleyanla? kweren luk sham kaɓonlo geya lo uli ka kenung to mal kakwe mi geya yimang jware mikung ne jwere nu <noise> ti voro ka mon jwa lishe lishe ka mwa jware Mana ti na rab shemo kaɓo wilin tii ye taɓo ten nwa kwen di kiya nuŋ kwin ye gbanmo ye lulmo idan nin dam yi nin uri nin ɗoyi tamo nungka monwi a piha ɗe a tamning shini yane lukki yela ko gong she luk nugka ni ne mwa nange nang neha ma lisheha gbob a temna shi dale na mon mare ye ye tana luk kakwe yina ɓo kwen luk uli ka kenung ɓo yinshiɓe? tati lishekwe moma tamo nati lishekwe moma namo ya fek teyan uli nung kwin diya ten nung kwin inya wofu jwa veen tara yin damni ni wili shimo yin dama moteka wilin shini, kwen luk uli kaɓo kane in ɓon pite ɓaka damang ɓo wilin ti yela ti tinne uliɓo ka uli ti yianale, ɓa idan ɓo ne ɓakwe ɓo ɓo neka neen ɓake ɓo wi ɗorenti, ɗorenti ka whishit shiɓoyo shoti jware shemo inna ɓaka nigomo <hesitation> nungka mi geha ya pite ti sheke